أنا بعمل حوالي اربعين إلى ثمانيه واربعين ساعة في الإسبوع. أما بالنسبة للإجازات، فأخذ متوسط من عشره إلى خمستاشريوم إجازة في السنة حسب الحاجة والظروف. أحب أخصص وقت <hesitation> للإجازات عشان أستطيع اج-أجدد نشاطي. أحب أطلع في الويكيند كمان <hesitation> عشان برد للعمل وأنا نشيط وحيوي